Ngodditoowel butel udditirda butel dolo ko seŋan ñiiye mun, jagga ommboode nde ni woni bippa. Ni woni ommboode nde <hesitation> ŋaaɓo, uddito.